Nga hia'aj nga 'ngo hia'aj mare hia'aj nako to' ni ni'ñan ni béj bin xa'bi', ni katu riñan 'ngo riñan 'ngo sopa ni katu riñan 'ngo rosi, ni katu niko si riñan aró' hia'aj nako ta ni 'ngo hia'aj 'bí ni ro' xo', ni kiri'ñun' man ni kiri'ñun' ni nga kiri'ñun' nga rininj ni xa'bi' man ni xo', ni niko 'ngo nihia xo' ni ka'be xo' ngaj ni ka'be' xo' nga 'ngo kwej, ni ka'be xo' nga 'ngo chra ka'be xo' nga a'ngo riñan nihia sisi karo' riñanj, si nari'ij xó' ni bé ta bin si 'hio' nga 'ngo hia'aj mare nga 'ngo hia'aj 'bí, ni ba 'ngo hia'aj hia'aj kúj ni ba 'ngo hia'aj hia'aj ka'nin', ni ba 'ngo hia'aj xunaj ni ba 'ngo hia'aj ta'nga' xunaj ta bin xo' xiñún' nga 'ngo hia'aj ta.